Afrika e Jugut është e njohur për historinë e saj të luftës kundër aparteidit, me figura si Nelson Mandela çë kanë frymëzuar botën. Kultura e Braai, e ngjashme me barbekjun, është qendrore në gjella shoçërore të Afrikës së Jugut, duke përfaçësuar një moment ndarjeje dhe shoçërie.